Isa ngha etsawude vara ka yuhu taawe guke kawude hal huwul, hul fada kajuwa da tuha tude tsa wude, mane ske skan ga tellitique ka wuda kajuwa wusa to wuse tsa wude avelne kawude ndede hiya kawude ghava nvesta wude kawude zullah, kawidee gida gida mane mane gulle adame hunta suller kawudi hutsa mehemantse ah yegel yagtseme tsa dugwaya yegel dufahje. amne tsa wude da feghe kama kawude van gida shiye ghuliliny kawude kala kaliwude ka kawude hal kawude kala kaliwude ka vawude hatdagharhala da luwa nisane wusa, ghe ghe gulle tunshine tse jiji ghanɗa tsa wusa same tun maka vasarha he esque farika akule bayan faritsa akale, kadika kadika kaditsakava tsa wusa skene ah latsa wusa to wusana dau ka mbulumana shiki da hudu ngaka tsakan wusa va maka melnava nga thara tsakukava indi yegifete maka melmane ka to shitsakuka thara shi tsakukathara ngaka tsong man thara va mbalav gha mun mbalav ah nats a virjir hazte vijarha kuta kute nga ga melnana auka auva ku dughaga wudemma ngaka bale ka zava. Kiwasava wusa naah thara ah ah ma make mbatitsa du ghedeha make dighede ha dah sava, kunekts a vab nats a lea bilah, wusa sama thara hsakarum nasana kagh gulle isakaruka wusan vijir tsaka he elne vaka kane ka zennesma va ah ka thuw matha shir guhe shir to katham gue hn tsane a guyal shirka za tha ghaya va ka ghartsane, kagh sulle melnana kagha to naiga wurghasane temamagha gulle tar gulle ka ka tsata ru tsaka am lar gulle mana mmene ah tha autar gulle azete neshi kaah ka manu manla wusa ste zaga restene ngaze nishi gulleva ballana shna de de ɗunatsare kuden ka bashir va zu nesh gule kavathau vatha guhe lsane ane ghada guhma vagh gulle balka za thrum vajar hsaka kwara tunda vagha, ah gudayel vara a ghaya va ghatsahina, na ghena nada wusakahze zenestsaka to vata wusu wusa bayana wusu susagh tar gule, yedita vijirsat gulle sakne hate da isakanin tsaka vijisat una ne vajarshin gulle. Mane mane ajuwa ajuwa digina kakawude kawusa to naah tsa gull eater rgulle tsaka gulle, ajuwa ajuwa lauwa shikin sagh nbatsa galle zakagharva gha gulle vajar ha tsa shikitse tsa tsa thruvagh kada kate da tsakaru kagha, kate da tsa tara tsa vanvajarha gulle skene haz juwa tsa la tsa wusa zababare shih shehe wua babare she pahte ghdkam yuwe pahte gheh tsakam yuwe, kan mene hana ana tetque amada lu ethsane kavazada tuha mbe tse mefse ngawude paha de ze ka tsame hakure amma digomatse metse to kakada hujag a suhu sagh tsane fatsa tsane shir gulle aur wasa ana kudid kudia shire, too wushi tsa ka kada da aka ballaka gulle nja ah are ka vara, njaar sa gtsavara kada ak kude kude akdin kude kude kada fare ba vakire naina bah ava e nairna ba metse naina ba fide shih shih shihe haize babar babar gida to nshighe tsane kanda akelsame kafari baah fatures tane daga. <hesitation> te fatertsane faritsane ba fatere van aka vasavaraya sakara paghchin fatertsa pa gh du tsane tavazan gulle fari tava to a hharz ed ghula, ghuliltsane ka kada fayeye jani ka, janitsaka janitsaka keda ghula kada ghula kaka daidua diginatsom fate aukai guulle, van glula mba alle shul sapsame ngaka au gulleva balaka ka fa eln spasame kanka <hesitation> gha in gin la to shino ah babare nai naina dauɗa ɗaga naina sa awu ɗa saah skane gulle naina pagha fitde elwekam ngatse enji ka ka ve ɗaɗaeyya kew haya gulle haya ngawude hiah shirva wuse yniya hiya ɗighe ka tuhika inya ku halu thirkaw ku fede nga digam nga ndag gh shirva ngaɗigine serva saboɗa fitsil ne balva kave ka ndada ka juwa nja va mbe vaka tsa tudika kuel fitseli kada digarnɗe dde de nɗavaka to njavi tsaka kama aka kamida akai to kakada. Kaka da wuse wuse ska, wust ska kaka gh tsa ge mbasenai wusa gulllte balaka naina ayyan saka ngare nga ngare guteva leana gulah kaka ghigi digamma tsame skane ka hiyatsa da ka ah aku aka shirgute farme a yagi ka pagha fatire paghetsan fatere naiyue taawe vama ghah din fature some nga yawel guteva ka gi au gial skane lea a ka a kaa ka a yagi au gi adamada da tsiha ane fari slula tavika tava altsane kawuda keah tsiha nkwe, tsihe isaka ndala ghze ndalaghze skada paghaya kanda yea ghula ghuhh tsame kaka da ka a kalla azam mene hana hakare da kulitsa janika azdara ghatr da lauwa ka gulle zadargharza ada janine nvasune ka gulle ka jaja fitsane da mbasnaike maantama kakaɗa kajnai vanda ghulite vakade alle wude dar ga ava balaka ka vegi kah dahsa gulle kaka da gaya aka bala gulleva kaka ana guwaida gher gugha nainahna da dagaki doga dama tima gha skane sane wucle dagi wute na gha hima, dagive agha digiva thawet ghat iis tsaka da ketha sakane digiva thawergha is sania tsa fur daga da gilsa gure kawude nghus kadahiava. Kauetsa naghusha gulle kawucle haldank avire ade pahtighan buhaka acle pahtigan kivire lea kaa hiyatsa da gida to ngare gulle, ngare tigh zuɗ aɗe tuhasagi ngare hiya hiya sagngme to luha sagwarava shiama abel wera hada ɗasha sane ak el kurna lkawude tuh ngare da sage tuhitsake ngare kakada hujag yagtsa ne ya gsame yagetsame vaka da vasa kaja ka da ghul tsane naina ghililigulle viah wude naina maah nggwai gulle kaka hada head zahga nguye kaka kave ngare kavitsaka ng ngare tse ade paghen vavirka ade paghen buhaka ka kada kaghada tsatsam kahda pag da pag pagha skiki saka nau angh tsu kwakgh gulle hukuja sukduwka nga anghu gukkva waina k ka giahne ah halu halva va ala va atada alar ah tasu taje kwasuya skea ske manda mante am fanetsa ngare to wera vana shihe duh wure va shihe tuh hiyava nuana tu ha du gha lughede. Naina tuha de ngare ze-ze-zewura suttee amma ngane vam anwa yag yegima wera shine dik ɗaya tughu ah ngaretsa guite kaa kada akaam weratsa au wusam kana ka kada wrusa ba wusetsa ka kade ngare da aka ka ahka kaaka kada fare vava, vavatsane fare tsane pag hanasa kae kada kae hu hurta kungan bagh hanasan haniva auja aune hurta jkungan bagh hamasan haniva auka aune hyrta varka hurtaya neseke da aungare ka a vavu vava, to were gulle shifel wure ka kaɗa kagh dare wera vagha kaa ngure ɗa ambaghu ah a vate, kada yagi bayan tsihe tsa were tse vagha to tsihe tsaka wuretsa. <noise> amaka da hurta ngare tse gukke balaka ka turte gukke, az alle k vaie nɗay vagha ndagze al gulte hurteva nisue awarn gute, van gene de kaa <hesitation> vavatana vda pargh hamansa ka a da ye gi isa iyalwa ngatsa ngamond murtsa iyalwatsa ɗughelehatsa tsama laa tse ny urva, tsaka yasu yag ngare sakane to ye gel tsane kawuale ka a jaau kawud kaa vaah kawudde vaah va e tsawude ghu bayana ghulitisane kawucle juwa vaa va etsa wucle va wu ete jasaka wucte jaja mbanitsawude vaa ɗahire nana gulte vaɗarghar va e wude, wawuche degi nghesence naina gule ses mbasanaiwude vaah veda wuate ɗagah ɗuk ske na ana ɗa bala vaghke naɗa za ah kwa zanɗan vaghan kwe ske manka to kavadaa deghe ske ska, naiga de gina mada juwa ah dag infa dambe ska kakade sulaya tsa sula da sula mandtsa dhighecte ha, ayalwa ng are sule saka, nga dah hufa dajuwmabe gu ueva kawucte tsai naf da futsu e azuɗ suldamma.